Ryeribya iwunawithe esyasene esikawunza, iwanganathoka eri accessinga enanga esya medical facilities, goodlife ryeribyahu efamily yawu iyinendeke abana bawu ibanemusomera okwa masukuru awiwene <hesitation> a good life kale ryeribya iwangana yihikya kwekyindu kyosi kyosi ekyawanzire